Raha alika lahy izy zao, indrindra fa mitovy hangeza a de ny miady ny tena fifandraisan'zareo miady izy de mivovoa de <hesitation> ohatrany hoe misangy izy nefa tena miady. De matetika ihany koa zareo mifampisangisangy le ohatrany mifandragindragitra hafahafa kely ireny.